Kinnisinii, kinnisin wonni issa sun akininii tumiet inaman nyaata, ama won birri, mal barre damma fa won ishi biness isit gam, won sun faaan uffira dorgaay uffirra dorgaay duumi woin inaman chinin, ama biness won issat gamme damm fa jissati fedda ama dam fa duranyanno fed, malsunii itbafatay lillah itbafete nyaatay akas is karkaraay akama dukuba.